لو خيروني أن انا اختار أن انا اكون عالم مشهور أو فنان بصراحه هختار أن انا اكون عالم لان دايما العلماء بيفيدوا بيفيدوا مجتمعنا بقيم نبيله ف هختار الي انا اكون اكون عالمه وهختار كمان أن انا اكون عالمه في عالم الذره لان عالم الذره دايما بيلفت انتباهي ودايما بحس أن انا عايزه اعرف عنه معلومات كتير ف لو كنت عالمه فيه حاسه ان انا كنت هبدع اوي فيه